نعمل المستحيل ونلمد معلومات ونرى النقاط متاحها وضعفهم ونتبع بالإنترنت ونرى الشنو أقل ثغرة ندخل فيها ونحطمها من فرعاسهم من خليهمش.